أذكر أيام الطفولة لما كنا نلعب كرة بالشارع مع الربع، كنا نتحدى بعض بالمهارات ونضحك طول الوجت، أوجات كلنا نلعب إختباء ونتسابج بين البيوت، كانت أمتع اللحظات كل واحد يركض ويخاف من يكتشفونه، كانت الأيام هذي مليانة مرح وبساطة ما كان فيه هم غير اللعب.